So mi yiɗi mi jannga ɗemgal goo joni, mi ɓuraay yiɗuki mi jannga ɗemgal Arabic, ngam mi yiɗi ɗemgal Arabik, raa bo min mi jolɗo, mi yiɗi mi anndita ko deftere Qurani wiyaata, ngam mi heɓa dama mi waɗa diina am jaam.